Pos me gustava de preval pratus estóricus comu la moretilla romana, un guisu d'assuaras i verduras que se servía ena Roma antigua. O el pucheru mediaval, cona su presa i verdolaga que se cozinava pos, velaí, nun pucheru de barru. Tamién me gustava de preval el manjal brancu dela Edá Meya, un postri hechu con lechi, açuca i harina d'arrós. Essus pratus son una parti del passau i mi me peta abondu la Estoria!